كنعرف نركب على البيكالا ولكن السباحة ضعيف شوية والوقت في الغالب كيكون بالنسبة للبيكالا الدراجة تقريبا واحد الشهريين ولى ثلاث شهور كنت باقي صغير او بالنسبة للسباحة باقي في طور التعلم